<hesitation> Patal kiwa'lik a' b'a'alche'oo' jach seeb' a' keej, a' yuk, a' b'a'alche'oo' jach ulaak' b'a'alche' jach seeb' a' t'u'ul, a' b'a'alche' jach jach sakan ti umanil patal a' <noise> kiwa'lik a' aak a'lo' jach jach <hesitation> ma' umanil seeb', kub'el chanchanb'el ta ub'el tan uxi'mal chanchanb'el, a' yuk ma' etel a' keej etel a' t'u'ul ma', la'ayti'oo' seeb' kub'eloo' ti alka' kujoko a' a' a' t'u- t'u'ul wa ya- yan ti ak'ab' kujok'ol ti ak'ab' kub'el ti alka', ma' patal a mächä', a' aak ma' te'lo' kub'el chanchanb'el ma' ma' kub'el seeb'.